Jevae reta ipuere vaera oipƚ omƚi vaera jaeko jokua ipepoesa rangaguavako omomƚi tätako omomƚi reta jare ipuere vaera ojƚirƚ jare ojo iyƚke kotƚ o iru kotƚ jare ipuere vaera ojo jaereta ikƚreƚ ojoa rupi pƚpeko opƚta retavi jare ipuere vaeravi jaeretga aguƚyera ojorai rai ketƚ